ترى الموضوع بسيط جدا ،وما هو <hesitation> الشيء اللي إنت حضرتك يعني متخيلة، الموضوع بسيط جدا ،وفيه أمان عالي وحاليا في السنوات الأخيرة كلها ما سمعنا عن حوادث للطائرات، فالموضوع آمن جدا الحمد لله ،وأنا أسافر دايما، وأروح وآجي <hesitation> وما-ما صار معاي أي مشكلة ليه الخوف.